Injí ucí kecí njáa maando unú uwí babukee kom uncíyun wíbañaan jebëjá aniveser. Injá maando unu mëënţawun káa pëëreparir uwul. Maweli iko iyimee maayeecës untabël kaafetir uwul na bancinţíinjí. Meewitir bancintíinji bëbi und keeparánëwul nabukal. Maampëëreparir jáawundi maawel bangaas: uwel bawasoŋ ink, kaweli farín katër katër iboŋboŋ, kaweli mëëntángal, kawel jùu, mëësee, mëënkába seer këënáng mul këdo jùu ná uwúnju. Ngaŋ bëliyën tú abofëndi pëëreparasiyoŋ aniveser. Kayecës kagato pur pëëyukënan untabël. Kawel usondel píintáaban dí untabël unú aniveser.